مادتي المفضلة في المدرسة كانت اللغة العربية، كنت نحبها برشا لإنه فيها تعبير وكتابة ونلقى فيها فرصة نعبر عن أفكاري وأحلامي، كنت نستمتع لما نفهم كيف الكلمات تتركب مع بعضها وتعطي معنى قوي، كيف ممكن نعبرعن مشاعرنا وأفكارنا بأسلوب جميل، حتى المدرس بتاعنا كان يشجعني برشا ويخلينا نحب المادة أكثر، وكانت الحصص دايمًا مليانة نقاشات.